जो सफ करने की मशीन होती ह तो उससे जल्दी में काम हो जाता ह घडू से लेट में होता ह।